Ty taranja karaza akanjo haiko zao, t-shirt, somizy, palito, tiriko, zao o. Somizy sikina lafa hamonjy raha lafa handeha hiasa na handeha hivavaky, t-shirt sikina lafa tena mipetrapetraky antrano ao avao iny, palito miaraky amy triko ro sikina lafa manitsy ty andro.